Nijool béjoow bélobul mara ununuk wan jilobé mé: buruto, busankajumo, bulémna, busaas, bumobay, bujééla, butotok, bufunuk, butik, bukahal, éribay, épokéél, bubak, bubuur, bufééb, busahéét, burilabok, bumampatang, bukumbung, busoob, busantiñali, béél, bukunum, bumobay, bukool, bupepeey, bunivakiin; injé may wawu ununuk nimimé wa bajomé babé bapaan gololi; injé wawu nimimé, wo wawé waan ipinéhul ma.